وفاة اخوي الله يرحمه كان اصعب لحظة علمتني القيمة الحياة والناس اللي حواليا وخلاني نكون اجوى ونواجه الدنيا بروح جديدة لان غيابه كان بغياب مؤثر وكانت الاحداث يعني احداث صعبة في وجتها لكن الحمد لله جدرت ان انا نتغلب عليها ونكون اجوى ونواجه الصعاب